我们的学校教很呀多语言：英文，马来文，我们嘛有华语 so 我觉得我们的儿童讲到语言会讲许多语言，还有我们自己的 like 我自己是兴华人。我也会说新化话。

<noise> um 这次 um 社会这样，每个很没空，年轻的就做工做到几十点才回家，老就每天在家，也没啥交流，一次回家年轻的回家也是疲劳了。

um 走路很久我是不啦。我有走我就 um 我以前在澳洲读书的时间，我每天晚上走半小时到一小时。

咱政府有给 B-forty 的人，啊，钱帮助他们过困苦的生活。

我 [南瓜汤]很有营养吃得很饱很珍惜一切都有和又好吃又甜的喜欢很容易因为不然的就要一样一样吃

我最后一次看的动物是猫。我住的地方有很多猫。我隔壁也有一头猫。那天偷跑里内家里，被我赶出咯。

公共服务最那个，最有用的是，看医生吧，我们这边马来西亚这边看医生不讲很贵，so 每个都有本，能够看医生。不有的国家啊很可怜，医生都没钱去看。

啊炸的东西是不健康的。好像炸香蕉，炸油条，那不能每天吃的，有半时吃一点，那还可以。

身体要健康自得照顾自。吃得好，运动，then 那个水得，um 嘛得那个，每天水啊都得吃有够咯，自也得自会疼自。

我有坐船古晋回家诗巫，有一次是马来年做年，那条船满到好像就要沉下这样。

在我住的那区嘞，很多猫。每天猫都起落起落我家，走来走去，看了都讨厌啊，tapi, 也没变啦，那是隔壁又喜欢猫，每天都随抱随抱回家。

什车都可以驾啦，别过头大辆，我不习惯驾。觉得驾过头大辆车，等下呀要 pump, park 车什么，很麻烦，驾不进。小辆还会较容易驾一点。

在生活里有的东西真是很困苦啦。but 我觉得想法最要紧的，你如讲想法，自跟自讲我能够，

民选官员他得为他的地方做一点发展，每样会发展，路要好，学校要有。

um 先生嘞，每次都教学生，那个啊，做人的道理咯，啊怎样跟人做朋友咯，um 嘞那个啊，um 也有教那个圣经的道理咯，每个爱人，爱每个咯，疼每个咯。

我觉得这久嘞，每个是很多人是血糖很高，吃过头多甜，你看我们这边啊每个吃 cake，cake 内有相当多糖，每个都有血糖的事情。

在我住的地方，很多人有养狗霾，狗霾养了来看家。有不熟的人来，它会吠。

我喜欢桃红色，桃红色很合我的皮，皮肤，穿了觉得会较年轻。看了很爽会快乐。不是穿穿，黑黑，黑黑看了哎哟很凄惨。

um 我 mana 要去看虫。那虫全部很 geli leh 有的是虫是 refer to 那个壁虎啦还是蟑螂。我都不喜欢嘞，看到我都怕。看到这啊哪的我得叫我老公去打。

我会知星座的名，星星的名我就没什会晓。星座就好像 Libra, Aquarius, Ariel.

我住的地方那云有大大朵的，也有小小多的。全部很美，好像棉花糖。

若讲 <coughs> 看哪一种病痛，有，有觉得有问题时刻，um 较多就去看医生咯，问医生咯，还是问 um 朋友亲戚咯，还是 um 前辈的人，较老的人，他们会较，较知晓。

啊店越开越多越好啦，它有竞争啊，东西就较便。and then 较有东西，学上次这样没什店啊，每样都没，你要这也没，那也没，实在困苦。

做工可能最困苦的地方应该是人。每个人的想法不一样，每个人 um 那个讲话的方式也不一样。

咱这里读的华文书，跟中国读的华文书故事是一样的。咱孩儿喜欢看小红帽。

咱得常常洗手，因为摸的全部地方，东西，有很多是很肮脏的。你没洗手，等下肮脏的会吃肚子里。

um 去海边玩耍很好玩耍嘞，我孩儿很喜欢，他们去那里堆了堆了玩耍土沙，玩耍水别去过头深啦，因为不游泳，在海边那里玩耍水，水扫了扫了很爽。

呃，参加团队的那个运动呢，那得有团队的精神咯，齐合作咯，若讲个人自运动呐那得自个人努力咯，拿到个人的那个啊荣誉咯。

咱家的人会参加很多活动，好像中秋晚会，端午节，塞龙舟，这呐这里全部有。

车全部会驾的啦，是讲我不喜欢很大辆的车。全部一一样，你有 lesen 就会使的了，even 我连那个脚车噗我都会晓驾，是讲很久没有驾了,没什会了。

我啊爸啊妈都是兴华人 so 我们小的时间都将兴华话，我跟我先，我先生是 Hakka，so 我孩儿不会讲兴华话，他们是讲华语。

在咱这里，很多嘞是家的人，会照顾要去的人，要去的人得家的人齐。这样他才能够安心地走。

这社会内，啊，较老一辈的人最好是讲 <coughs> 较老一辈齐交流，齐，啊，互动，齐啊，齐玩耍，齐什么。年轻的较多跟年轻齐玩耍。有半时也是有年轻的跟，跟老的齐交通，这样也好嘞。

在过去五年内，咱还钱的方法用现钱变到用线上还钱。

庆祝自的生日嘞，就跟家的人，会买一粒 cake，那家那个蜡烛吹下，then 出吃吃一顿咯，差不多这样了啦，也没什特别做生日。

这个我，我 um 没印象，甭晓，甭晓去分别。

人如会搬是因为他们觉得有较好的机会，较好的工，还是他们觉得可能移民去别的国家，他们的生活会较好。and then 很呀多我们这边的老人呐，会搬去另一个新的地方是因为他们跟孩儿，可能孩儿在别个地方做工。

我第一次有一部手机，是我要去大学那段祖母买一部手机给我，是摩托罗拉的标头

在过去的十年内，我的国家天气越来越热。

我以前读书时候最喜欢的科目是什么啊，最喜欢是地理，世界每个国家 um 地理，啊，这边空气怎怎样，地理怎怎样 um 你一下全部会，会明白，都甭读书啊。

人工智慧嘞，每天能够用呐，你得看什情形咯，别做到自好像一个废人这样什么都没做。它们是 like tolong 咱们尔。

我国家没，只热尔，不像有的国家有可能有四季啊，我国家只热尔，就是一半时很会落雨。

我以前住的地方是诗巫。诗巫人很多搬来古晋，因为古晋有更多做工地方

最后看到的这宠物应该是一头猫。我刚才驾车要出来时间，猫在车路跑来跑去。我还在那里等它过车路。你这会气不气？你猫放家就好了。

我会驾噗噗车，我嘛也会驾车。车比噗噗车较安全。以前我驾噗噗车有跌倒过。

我今年三月时间我飞去新加坡，我去听 Taylor Swift 的那个 concert um 第一次在我生活中啊去听人的演唱会。是非常宝贵的那个很宝贵啦。

银行内 um 当然得担保你的钱什么得安全咯。你得那个啊很小心很小心 jaga 每个户口的钱咯。

今天天气不错，蛮热，早起我衣都拿出洗了嗮了，希望等下儿回家时间衣什么已经干了，别落雨，等下儿衣不干，又堆又多，我嗮都没嗮都没位去等下儿。

我觉得咱们国家最好的设备就是医疗的设备，药房没收很多钱，很呀便，病人能够找得到医生。

因为我自会喜欢小小棵的树，so 我很常去这，巴萨哈，会去买小小棵的树，then 买回家摆在我家那边。um

我没什听歌的人 so 这种唱歌的我也甭识，我只知晓以前古早古早那几个唱歌你阿爸阿爸听的几种明星【而已】，我都没听歌的人。

um 去 um 戏院里看戏啊，那也得看咯，有的困苦的戏啊，你那里一边看，一边跟他困苦，眼泪跟他溜，一直溜，实在可怜哪。都不，用钱去买，买哭。 <laughs>

孩儿会晓玩耍很多东西，他们会晓玩耍宝珠，丢宝珠，玩耍土砂，去海边玩耍土砂，还是在家跳飞机。

我，我只是看孩儿的故事 nia, 因为跟孩儿讲故事，真正的故事这种民族的故事我都甭晓，因为也没人跟我讲过。学堂读书读了这样久了也都不记了咯。

咱常常用的科技就是用电脑，较多咱用电脑来找资料，用电脑来读报纸。

um 这久啊手机方便，每天都带手机手的。两下想到什么 um 就记里边咯，两下要跟朋友说什么，较快就大过咯。有半时看见很美很滑稽的那个 um 图还是那个 um cartoon um 赶紧 send 给朋友看咯。

人工智慧就是把全部资料收在电脑里 then 你全部都能够你一次去几下就全部跑出来。不像我们以前

我觉得水中韵律操很呀美。很呀好看。

有一次有一只猫跑去我家抓一只老鼠，咬半半就丢在我家那边，哎哟，我很气咯，so 我，我不喜欢猫就是因为这样。

um 老一辈有科技就你教他怎么用他们用很很简单的有的年轻怎么样靠科技什么事也不会自己做

我们这边如果说女人有孩儿有时候是啊爸啊妈会 tolong 咯。如讲真真没人 tolong 我们嘛能够送去我们也有这种那个保姆这样的家顾啊。你还她每个月还她多少钱，她 tolong 你看孩儿。晚上自带回家啦。

这个五年的那个科技啊，真的还钱科技差已经变化很呀多，那个 covid 时间还没这么多啊，because of covid ah 全部都变，每个都用科技去还钱了。

<coughs> um 省钱自得省钱啦，因为老的时间得需要一笔钱，dan 若是要靠政府，我觉得有一点困苦啦，因为政府他们每次 tolong 的，他们 tolong 最没钱，最没钱，你若讲差不多的啊，他们就，你自得靠你自。

哦，这个海洋啊我一次坐船出。哇，那，那海上面的那这样，看它没浪,我不 tahan 就要吐，了再搭搭搭等下到那个啊海，进那种的啊小小个那个港进去 um 那个一下人舒服去。

我很想学讲话较厉害一点，因为我觉得我们这次社会啊，um um 每个 taukei, 每个公司都喜欢工人会晓讲话。not 讲话是一样嘛，想法得很快。

um 这题我不知，怎样类型的前途，也没游牧民族，也没什，我甭晓，不知晓。

这刚才好像讲了过了。再学一种新

学堂内应该得跟他们上课道德那个啊科目。每样每样 um 教人啊怎样待人，啊怎样齐做事情，啊怎样齐沟通这样。

洗手很要紧，你如果手肮脏你不得洗。so that 你的那个细菌 um 会被你洗掉去。

早上最慢看见到。诶。。。跑到别的题目去了。那我都还没看呢

这个刚才也，也讲完了嘞，这样完了咯，ok 咯，时间到了咯，ok，不要讲了咯。

电话玩耍较多，我觉得，第一样眼睛不好咯，因为你电话看它的那个 screen 不很小，眼睛做坏去，

我家有一只很呀可爱的那种发财嚒，猫啊，猫来的啊，so 我摆在我，um 我摆在我电视上面，每天看电视时间呐，它会对我笑。so 我觉得很欢喜。

我会晓驾车，会晓搭脚车，我每天去做工是驾车。载孩儿也是驾车。若是搭 bus 什么较没，因为我们古晋不讲很呀多 bus

最近我较喜欢在家，因为外里很热，一半时出啊，又落雨又热，很容易病，啊，没你得提伞，so 我最近我自会较喜欢在家。and then 在家啊，我能够看书，我能够看电视，我能够煮一点来煮吃，我能够休息。

若是讲我要出门，我可能会选澳洲啦，因为我啊弟在那边，so 我有想好像讲下澳洲去看我啊弟跟他的孩儿，这有十多年没下了啊。and then 十多年没看到我啊弟了。